Sí ñaan yëlan, ţí uwínjí ñaan yëlan pësansir perësonalite wul, bëcí bí nací bí, kañan kí nací kí, uleko bí nací bí sá depaŋ <hesitation> ñaan najín bí nací bí. Parësëk ñaan najín bí mëbúken yunk dí ngujúk ngun ngëko. Bí cíyunk júk ngëko ijeej lësoŋ ţul, ţí uwará wí ne uwaráaţ wí. Baloŋ kajeej uwará wí <hesitation> buneejan ţí ulef bëkël <noise> <hesitation> buwaţës ţël bucít bucí buŋ. Baloŋ kajeej uwuţuţan buneejan ţí ulef bëkël, bëpën ţí uwará bajoonk cí bí kakëcí uwuţuţan. Kon ñaan apusir pësansir perësonalite bucí wul ná bañaan sá depandëraŋ ñaan <hesitation> uwejat wí naţíj wí. mëţíj bá këţíj unkuráar wí meeyaţa uncí wun mëdiŋ cí ná bañaan kar bañaan o bañaan bajá ní bucí wul waráaţ, ní bucí wul waráaţ kañan kí nací kí kunk waráaţ waw. Baloŋ kak buteen ţí bí rim bañaan buroon bujá bëkël kañan kí nací kí kunk waráaţ. Nuţoowáa nuteen ţí beenul <noise> nujá kuma njí ukoo ţí bañaan jábunk karu unú bujákin ngëjákin jiko ngun waráaţ, jiko ngun waráaţ kenam manteen, kanteen pusansir. Kajeeji kañan kuloŋ kakí mee kí mëmpusir kayandar ná bañaan bëmënţamun. Kon ñaan bí nabúke bunk yunk dundí dunwíiţësa bun, dundí dunwíiţësa buna unú wí nacat wun.